أكتر مادّة كنت حبّا بال <hesitation> بالمدرسة أنا وزغيره هيّ ال science <hesitation> science عنّا بالمدرسة كان بي ألبو كل المواد يعني بي ألبو أصص خاصّة بالفيزيا، وبالكيميا، وبالبيولوجي عِلْم الأحياء، لمّا كبرت وصرت بي <hesitation> مراحل أكبر يعني متوسّط و <hesitation> بال- <hesitation> بالثّانوي <hesitation> اتئسّمت ال- ال science وصار عنّا كيميا لحالو، وفيزيا لحالو، وعلم الأحياء لحالو، فا طبعاً بالمتوسّط والثّانوي كنت فضّل مادّة علم الأحياء أو البيولوجي. <hesitation> بي نظري البيولوجي هيّ شي كتير مُميّز ومادّة بتحمُل هيك بتحكي عن طبيعة ال- طبيعة جسمنا، بتحكي عن طبيعة النّباتات، عن طبيعة كل مخلوق موجود بالأرِض، <noise> وخصوصاً بي مرحلة ال- الثّانوي كنت كتير حبّا كانت مُفصّلة أكتر عن الإنسان <hesitation> بتحكي عن ال hormones، بتحكي عن- عن التّزاوج، بتحكي عن <hesitation> كيف بي صير في عنّا <hesitation> كيف بتتكوّن الجينات، كيف ال- لمّا يكون في بايبي بي بطن إمّه كيف بياخُد ال- ال- <hesitation> الجينات من أمّو من بيّو، <hesitation> بتحكي عن أصص كتير <hesitation> متل deep أو أصص عميقة بي جسم الإنسان بتخلّيك تقولي عنجد سبحان اللّه إنّو كيف الله خلق جسم هال إنسان بي طريئة. <hesitation> مُعقّدة وكيف هالعُلما أعدو يدرسه سنين وسنين تا يعرفوا شو عم بي صير بي جسم الإنسان يعني الدّم من شو متكوّن، جهاز التنفُّسي كيف بيشتغل، جهاز القلب كيف بيشتغل، <noise> من حُبّي لا هاي المادّة قرّرت إنّو أنا بالجّامعة أعمُل شي بيتعلّق بي <hesitation> بي شي خصّه بالأنس- بي- بي جسم الإنسان أو شي خصّه بالبيولوجي <hesitation> إنّو أعمل طب أو أعمل تمريض إنّو ادرس هيدا- ال- هيدا- ال- <hesitation> هيدا ال field لأن <hesitation> بي نظري إنّو كان هيدا الشّي إنّي روح هيدا الاتجاه <hesitation> حا يفيدني لإنّو بالنّهاية أنا بحب هاي المادّة. ومزبوط لمّا أنا فتت عالجّامعة ودرست تمريض أبدعت كانت علامات كتير منيحة وخصوصاً بالمواد لي فيا نوع من البيولوجي <noise> كنت- كنت جيب فيون علامات كتير عالية مش لإنّو أنا شاطرة لإنّو كنت كان عندي مُتعة إنّي أدرُس هاي المواد، المُتعة إنّي أعرف الأدوية كيف بتشتغل بي جسم الإنسان، مُتعة أعرف <hesitation> الأمراض الّي خصّا بالقلب كيف بتصير؟ ولي بتصير؟ وشو عِلاجا؟ كِلّو لإنّو بيتعلّق بي- بي جسم الأنسان و هيدا الشّي عنجد كان إلو <hesitation> سبب إنّو أنا كنت بالمدرسة حب كتير مادّة البيولوجي. <noise>